Uno, uu, oni, kum, o'on, iño, oxe, ona, o'on, uxi, uxi, oko, oko uxi, uliko, uliko uxi uniliko, oniliko uxi, uu liko, uliko uxi, iin ciento, iin ciento, uu ciento, oni ciento, o'on ciento, o'on, ciento, iño ciento, uxa ciento, u'un ciento, uu mil.